विशेष अवसर ले बालों तै स्टाइल कनाले सबसे पैली बालों तै अच्छा से धोला। फिर सुखोला फिर फेसकटा हिसाब से हेयर स्टाइल चुनला। फिर बालों तै सैट कनाले सैंटिग स्प्रे वैक्स या जैल इस्तेमाल कला और एक्शसीरीज मा जैकि हेयर पिन या हेयर बैंड का इस्तेमाल कला।